Mi yecca ɓe, mi wiya ɓe ɗo kankuuje wonta ɗon ɗum ɗum wowi yiwgo, ɗum ɗum wowi nanugo, ɗum mbo wonata, ɗum mbo foɗata caɗele feere ba, jotta min ɓaddi min saala ɗo ɗum, min vurta babal ɗo ɗum to to ɗum wattasi toon so ɓe waalina hakkillo maɓɓe walaa ko fofata.